Si njel, njel wu roox ki' ki'knaa' wu jab'laj ki'knaa' wu saq'iij i ki knaa' njel wu otoño wu primavera entonces k'olik chre'ki' kb'an cekar njel wu raiz chpom wu ulew pero xtikya'qaj ya', ya'njel chu wu saq'iij chemo xtb'an para ke xtb'an reciclar riib' wur vida chuwu chij jun planta, chujun plantación chjaay xtik b'an kwidar njel wa'.